Inze ndayanza, asubuhi lwambukanga ndakutekha ichai, gweza ichai yanje gi mikavi, shichira mabwoni geru ni malai, nugwele ichaina mabwoni geru gi milavi, ni vulahi wogiza ni wigure, shuulakhu inzala tawe, nyala kuzia kari murimi, uongaza mumurimi nu nywezaza mazi, shichila ungwele ichai na mabwoni adanyanza anzia mumurimi ambongaza mumurimi ni rima, khundagayanza sana kuri nindi ni ing’ombe, ing’ombe nuri nayo ango ni vulahi unyola khushela mavele, mavele genago uguliza tawe, utekhereza ichai isaa yosi ya wenyi kudheka ichai, utekha isaa yosi yanyanzi kutekha ichai, muzisaa ya nyanzi kutekha ichai, eyoo, unywezakhu vuzwa. Ni wakhateka ichai yeyo unyweza khuvuzwa nukhola inzu yoyo mmavere gogo ga hango, niiwe mwene ni wimba zinyimbo za hango nukhola igasi yoyo munjila ili indai, nurinda ing’ombe yoyo munjira ili indai shichila ikhueza mavere na mavere ago, gakukhonyanga gakukhonyanga, mu zinjila zinyinge, ganyala kuhonya kuri nunyoli mucheni, udekhelakhu ichai, mucheni angwii kuri iwe mwene ungwikhu, ku ndayanza sana kuraa ni ing’ombe hangoo, ndayanza sana ichai, ichai ni shindu shirahi sana ni shikuringanga uvee nizingulu mumbiri ukore igasi yoyo nu vuyanzi, shichila nunywele ichai uhungaa za nuri na vuyanzi mumbiri ni murahi nungwere ichai, ukhola za igsi yoy shichila mbirini mulai.